Ja sa'o in in ja kan'ó ja ku in mesa in nu kukoó ka'ó xita ó nu ku in kuatniñu yuan chi xinaga ntasaá ntasaá lío tablayo ntasa líyo in taka yutnu a kin in in lado ntasa liío tavo in kuva jin in tagni ja ka chiku'á te yuan <hesitation> yuan te keente'ó kan'o yavi nu sa'á kutuyo yuan yuan te saaya ku kunta'a nta yuan sayo in nu kutjni ja ma ntaketjna ntaá te kuexeo jin ntiyikaá ki kin'ó in martilluyo te kuexeo in ntiyiká kuexeo sava ku kutu yuan te tu tu gnaná chi nú ví vína sao te suni ma kúna chi naná te ja na kuexeo in ntaka kaá un te ja ku ntiyiká in martillu in takayo in nu kú ni ka kuajtnuyoyuan te ku sava'o yuan te ku ja sakutuó nu tu chi naná te <hesitation> ntí yuan kuaxío te sava ni ku ja ku kutu suan te sava tu ntuva.